<hesitation> Raha iaho zash gn'andeha hiasa da io zash miankina ame asa ho hania avao koa zash io zay gn'ahafantara hoe izao gn'indesy miasa fa gne tegna sy miala amignah zash da gne vola da gne karampanondro, io zash tegna sy miala agnah igny aloha da minday stylo avao koa.